Manahaky anizao ñy fandehany ñy sakafon'olo an'Espaiñy añy: -Rozy tea mampiasa ñy raha vokatsy ñy tane ,no tea mampiasa ñy raha bakan-dranomasy eñy; <shushes> manany ñy fiketreha nandesiny ñy razan-drozy rozy <shushes> ,no manany ñy akora fototsy aminy ñy ketri-drozy ;manahaky anizay ñy fampiasan-drozy ñy menaky ôlivy ,ñy fiketrehan-drozy legimy noho ñy lantille ;manahaky anizay koa ñy fitiavan-drozy ñy sakafo malaza.